يا أخي ما بالظرورة يعني بعض الناس تلاجيها تتعجد أكثر مع مرور الزمن، وطبعًا هذا أكيد بسب- بسبب المسؤوليات يعني، لكن في ناس تانية ترتاح وتستمتع أكثر بالمسؤوليات يعني كل شخص بيختلف وبيعتمد على على شخصيته هذي أهم شي يعني وطبعًا ظروفه ونظرته أيضًا للحياة.